ہیئر ڈرائر ایک چھوٹا پنکھا ہے جو گرم ہوا مار کے اپنے بال کو سُکھا <hesitation> دیتا، بِنا کسی ٹینشن کے پہلے کیا کرنا ہے، سمپل سٹیپس ہے: اس کے بھی سوئچ آن کرنا ہے سوئچ آن کر تو اندر کی موٹر ہوا کو کھینچتی نہیں، اندر کی موٹر ہوا کو پھینکتی گرم ہوا کو باہر پھینکتی؛ کوئل رہتا اس کے اندر، وہ کوئل گرم ہوتا رہتا اور اس کے ساتھ میں ہوا پاس ہوتی رہتی اس کے اوپر سے تو جس کی وجہ سے اپنے کو گرم ہوا محسوس ہوتی اور اپنے بال گرم ہوا سے گول گول پھیل کے اُڑ کے سُک سکتے رہتے اور یہ اپنے کچے بالوں کو آرام سے سُکا کر سکتے لیکن اس میں کبھی <hesitation> تو ہیٹر اپنے حساب سے دیکھ کر